wɨkpakpǝ le gbɨwe nǝ́ǝ pɨ mɨŋ kpii wɨ kaamɨ wɨkpa ceŋceŋkpǝ kparapaŋ kanyɩŋ wɨ láa fɛmɨ arɨ kɨtǝǝ. paa kanyɩŋ wɨ ri rɨ wɨkpakpǝ wɨ konu wɨla tamɨ wɨla pɔrʊ mɨ <hesitation> wɨlǝ koturu wɨla tamɨ rɨ mɨ wɛlɛŋɖǝ sɩsɩrɩ pasʊarɨ pɔlʊwǝ paa ka nyɩŋ kɨmaakɨsa kɨ láa fɛ ǝrɨ kɨtǝǝ rɨkɨsa wɨnyaŋkpakpǝ wǝ nǝ́ǝ pɨ kanyɩŋ nyaŋɖɨwe ɖo poayɩrɩ ɖo ru okuruyǝ amaa lee ce ru okuri ɖa nyɩnɩ fwanyɩŋ kɨŋ fɨ ŋ kala tuwǝ mɨŋmɨ wɨlo po wɨla fɛ tukalatɛ wǝ ŋri kanyɩŋ na kalawʊ. wǝ ne kpii wɨ nǝpɨ náa tɛlɩ nyiriŋnyi ŋ sɩɛrɩ ŋ yɩrɩ wooo kɨkpakǝ lǝgǝ kǝ kj poonu wɨ ri rɨ tu wɨ láa nǝ wɨ wɨrirɨ mɨ tu nǝ́ǝ pɨ wǝ kanyɩŋ no fuu nyaŋɖǝ we kɨŋ kala kɨ duturǝ ɖi wɨkpakpǝ wɨlo lóo ru rɨkɨsa sɩsɩɛrɩ nya náa nyɩŋ re tikɨtɔkɨpǝ mo tui nya na nyɩŋ sɩsɩɛrɩ rɨ akpɛrɛ sa yo ru nya na nyɩŋ otui baŋba. do wɨlo poŋ mɨmɨ kanyɩŋ no fuu nyaŋɖǝ kɨŋ kala rɨ kɨwɨ sʊ kɨ sʊ sɩsɩɛrɩ ɛŋ kanyɩŋ kɨ pʊlʊsa sɩsɩɛrɩ wɨlo koŋ wɨlo ka kɨtakɨsa wɨlo koŋ wɨlǝ pǝ kɨtakɨsa kɨ mɨŋ epwe náa kala otui mɨŋ ku akɔrʊpǝ wǝ pɨla nyɩŋ kǝ ne kpii wɔɔ anyɩŋ ɨŋŋ wɨla ca pɨ la kpɛ kɨŋ kala ŋ koonu pɨ wɨ ri rɨ otui ya camɨkpɛ baŋba mɨŋ kpii. wǝ ke ka lǝ̌ ǝkpǝtui kpeŋkpenitukisa ya camɨkpɛ wǝǝ kanyɩŋ naka kɨkpakpɛlɩkɨrɛŋ sɩsɩɛrɩ kɨ,ŋ́ fɨ kpeŋkpeniyǝ ŋ́ yee <hesitation> ŋ ŋ ŋ kpiiwɨ ŋ́ yee tɨrɛ fasɔŋ kanyɩŋ gǝ kiniŋ kɨŋ kɔmʊ rɨ ko kanyɩŋ a nyaɖɨwe náa kɔmʊ kɨ ŋ yemɨrɨ ŋ sirǝ ŋ́ kpii ǝfǝfɨŋyǝ raafɛɛ. kɨŋ ŋ́ fɨ ŋ́ kpii ŋ́ tɛrɨ mɨ kɨkpakɨwe na kala lo oŋuŋkǝ sɩsɩɛrɩ. Anyɩŋ wɨlǝ mǝrǝ oturu nya náa tɛŋ ǝǝǝ kpǝǝpi wǝ ŋ́ ɖi kɨcecekɨcecekɨcece anyɩŋ vǝnɨŋ ala nyɩŋ wɔɔ wɨlo poŋ ayɩrɩ wɨri rɨ tuu wɨ láa camɨkpɛ. Náa taa kpǝ kpǝtui le ekpikǝ ra kpeŋkpeni yǝ sɩsɩɛrɩ oo wɨ poonu mɨmɨ baŋba.